Ebyokukora ndabikunda n'omurimo gundakora nagukunda. Nyowe ndakunda nk'oku naakugizire mukutandikwa nti nyoowe ndakunda kuhinga, naaba ntahingire ndahurira ntiine busingye, <hesitation> ndakunda kuhinga, ndakunda ntunge, nikyo kintu kindahurira kirampa obusingye mumagara gangye, ahaakuba ndakikora ndahurira nda kyenda. <hesitation>